Aran ni mi artan mo yahugo har babal kuugal So jawdi am njiɗi jooni njaru, mi waɗa waɗɗi waawude huutorɓe e jemmaare. Miɗo yi'i ɗum ngam mi waɗi hulnude ɗum, ha mi haɓtori ɗum nder teewal ɗum wallitde. So ɗum huutortii, mi waɗa ɗum njabbude caɗɗo, waɗɗi loowo e teelta so o mawnii. Ko ɗum mi waawi waɗde ngam mi laaɓude ɗum wallitde to mawniraaɗi ɗum.